Yowo watak, bundo mene kisiye mana kina bahim ndotto kowuruyi sirawuya adi manangu mananei krako. Adidi wuyi awollan bil awollan a bahindo coron krakua kuyi n hamam nun koyiro bo. Ayi larro? Hamamaro siyei, hamamaro kisiye, hamama wuyi fada tanduwu hirallimia, halas fada tanduwu kuduwu hirallimi, kudu hirallimia wuyi hamama ayi yediki? Kolci nanakuda yufu yediki, sumsum yufu yidiki, mera yufu yediki, adi ngayo yufu kudia woli woli yayania yediki, angede inji tawunia kalewo callo dina wayian do tulli. Kina kuwayi woyia tullu kalewo callo cilia awoya injia tawuno docia, bundo wayia tullia sur ndoku tawuni. Kingal tullo sur tawuni, injiaro kingal tullo sur tawuni bo, halas loku yin sur tawuni ba hamamá tultei fayorca dowo kalewo callo tulli. Tulcei teyi kidangede dayi hamamá <hesitation> ñando-ñandongedea ta sandu marawayid kawuriyi ta sirawu a la foyiyorcia nannu ham woliyina takia ta wote lannia. Awowa wuni, šul wunia hamama adi sandu adi nurci, adi cia adin ndoku cawadi, adi kurkudiaro akedo wuk wuk kurkudia warci a la ma halas ananaro. Wuniwa ta kawurunia sasu, kawuru wayi surawu marawayid lalayi jedi, wote warteia, lalangedea sandu. Bundo a tendiro muhim marawayid, kraka ayi? Wote dowuyi dowo ñe kintawu yindi yakuro dakia. Yal kakalcei, yal kakalcia, yalla kuru gunduli nglaro cotuliro wuliyi njeyi kal. Halas akedo awonia siye pat corro lannu gakia, karton taki woliyina wura, kartaro tawunu <hesitation> kartaro yiki woliyina la yerne gumbu kici diye, akediro adi wunia mewu wayi ala wayi daania famia coron andi ngaayo ambatinei. Danga hiza marawayid te, wote kartaro <hesitation> kasuro yadia, wote tendi nguwufaya, wuyi bundo finasema gurse diki bo tendiro. Tendiyi laku yalla nguwufaya yalla warcei, warca ngowongan frasuso, alaso <hesitation> hamama nguwufayiwa kub kub jenu, jenia yadu yil- ladu goni. Ladia gumbungedea yufu halkengadi kuduwu yiki, wuni dowo njo akedo halas. Hamama marawaado awoyi nglayei serean na yosu manu. Kuyi mako, kuyi manu, kuyi tuku ya mewu yedi kifowo. Bih yaku kifowo, kudu sara akediyiro kannu wuta hamama ta ladu kifowo. Bundo wuyi gursu ngede finasema ngede kake wu tulkunu. Hamama ladu akediyiro hamama ladu ladu ladu ladu kuyi yia meye. Bih wurra yaka ngaaye kifowo, kifowuwan kuduwan gumbundede ndokuro kifowo. Halas wote akedo kuyi akediro tawunu, halas fadaá tanduwu sara biyikullu akediro kuyi yaku, wuyi kuyiaro ko kuyiaro ko. Awollo kuyia ndeye yedi awonimia kintawu araku tulla taptimi, kintawu tulla ayi taptimi kia? Kuru nguwul cettu kakalcu yallana wuraye jiladei kuru tiro, jowuro taptimi. Ayimia <hesitation> adi kuru kintawu araku tiro niyi gumbu yedimi ye awonimi ye hayinimi ye. Wote ngortowu fiyia, ngortowuwa <hesitation> carumu carumu awanun finimia, kuyi ta bani adan kal kalewo sarawu. Yammayi noyanu kina yan la kuyi sedea kuyia rimia injingedea kalewowa sarawu, nangede kina tendi artayeia kalewowa sarawu, nangede bunceia kalewowa sarawu. Ayimia adi kasaye kayi bo, wote dawangedeye yufuwu kudi, dawa yufuwu kudia, dawa mowuye yiki, mowuye yikia awono dayia, mowuye yiki dawangede kuyia. Wote akediro awonia kintawu arakan kuyia ngaayo kakalkono, laa nguwul mewu n wuri jetuwu mewu n yaku n kakalcei, la akedi nguwul mewu n yindi n kakalcei, laa tulur kakalcei, laa araku kakalcei. Ndotto wayi nguwul sutta fada yernena tuk tuk tuk kuzi yedi wilina la tullo diye, fada ma kuzi yedi. Kina <hesitation> awonina bo kuzi yedi hamsu yayi awonia, halas dringellan baduwu baduwu kuzi yedi runguro diki. Kuzi yammayi kangalin awoyei kakea dringellan ta awoni saki <hesitation> halas kakalcei, kakalja kakalsa bundo kakalsu kominemangedea ngedero walkano mawa adiye adi kake, adi ciyia adi kake, adi ciyi kalasu wu sarania yosu. Kakalsa buroyi kakalsa runguro akediro sararo awoni yikia gumbunga ngaayo ankantite yediki. Ankantitero kodukan kintawu dewu kakalsan mbadangun kintawu kuru kintawu araku tiro ma yal kuyiye tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk kadaaro walkuno. Kadaaro walsa, halas yam ngura soyi, hayi kuyinumma Mašallawu daaro walsan kam tulla wuro sena yindi yedi ronu njike, hayinu njike, kakalcia yalnga yersine. Hayi yindi jenu yiki, adiyi seye, halas antripris kake kuyiya meyi kurawu. Meyi kurasan, wote halas kuyiya ngufusan wuyi yadu ladi. Ladia laduwu kudi ladia gursunga daangi ladia gursunga daangi dowo njo wuri yedo kladan. Gursunia ta woli aworo walkuno, gursunia ta tudu ngufawuno, tudu ngufasan, ba- badanga wote an wote tudu ngufasan, tudu ngufasan badanga wote. Kasuro gursa gonu muku kotoko, kasuro gonu muku tuku dar kaniya tuku dirini dowo njo. Kasu kaniya dirini dowo, kasu kaniyaro kotowo, kasu kaniyaro kotuka. Wuni dowo nju kaniya sisiwuka, kaniya jowu, kaniya sisiwuka kaniya jowu dowo nju. Halas kani seyiye mani, seyiye mania wote, seyiye mania ani manu yirallumu awonimia akedi wuni dowo njo. Dunu sa uwu yedi walkuno, sa uwu jiri yal layi wasa, kaningedea cesfi boro goyia congu meyei. Wote akedo, kasuwuro tuku halas kasuwan kranu bundo menu gaku dirinu wukan, kaniya woliyina la butawano caro. Wote butasan, wote kasuwuro akediro kotukan kaniya butudo kani uwu yufuwu, moto mearo kladoye braado nguroro kowodo. Sara wota sa lannu kup kaniye kukowo a la artawu njeyi cika kangar diyea artawu te. Artawuwa tuku giyawunia kaniya awoyia jefi, mowu tulla dowo bundo wuyiya satretinga yan ta gonu yan jedina ta dowoyiro walkuno. Hamamniya ye nguwufusa, kuyiya ye nguwufayi, wota ma tumma ta lambero walkuno. A fuwu lambe gursu tam ba tendiyi cowodiro walkuno, nguwulla ye yayi sowu cesfi yal kuyiya ye yayi sowu cesfi, malum layi bu mayi njeyi sowu na kakeyan kuyi tullo yindiso cesfi. Halas ma kuyina ta dowo, Mašallawuro walcono dowo yamma soyi ma angroro goyiyeiro walkuno. Halas badanga kaniyaro gako, kaniyaro gakan, kani kina kuwudu adi artawuwa yediki dowo njo. Wukan, kaniya woli yafuwu, yafuwa seyiyero ma kicinga woli corongedea yerne. Halas kani akedia corongedea yerneya casambiye tullo casambi, kani coronga kuruwa, saanga kuruwuro walcia yindi cambi. Halas akedo wote awosan, wuyi mana tenu ko, uwuwa wuyi butturo kifowo. Braad menu zawunu kadowo, menu zawunu kaduwa ma nun daa, gursini kaniye tullo kifuwa, gursunga yindi reta ye tullo reta ye taciri, tullo retaye taciri. Kaniya mewu wurro kiralluwa kura marawayido walkuno adin ladu. Bundo kaningede yoruwu kudo, kaniya Mašallawu, bundo kani mewu kudowo madillen mewu kuduwa ñene tullo kono cinefi ku. Ñeneyayi cinefi, ñeneyayi cinefia kintawu gursu dufu dewu yiki a ngede nguwu mayina bo. Tiyowa fa- fadan diye wuyi injia soyi cesei, ti ma kaniya duyi kinturo tudi bo. Diri dowo ña foyiyor cilia diri dowo ña adur yiyi. Adur yiyia a mide yedi sa mewu yiyi, sa mewu yiyia, bundo cili bo ruwuwuro adur salia cili sararo kaniya tawunia. Gumbu saraye yiyi, anga gunu ta tenu artawuwa giyacunuwa angede giyac. Cina ta bo kayimma soyi wuyi artawuwa tendiyi sarawuwo angedearo kayimmaro. Wote akedo awone yandea wote akedo ania dowo yuwu marawayido developema gowuno. Developema gosa, wote yammayi dowo ma ardiso marawayid kaniyaye Mašallawu yuwu gufawuno akedi larro wote akedi sipozon kina. Laan wuyi kiraka coron dowo kani n kuyi ndo awowo hamam ndo bowo. Wote akedo kaniyaye soyi gufawano, wote rotungedea ta juwuro walkuno. Jowuro walsan yal layi soyi hayi rimina yeyi ni adi kaninummayi Mašallawu nguwu feye tamba adi ñan kina ngilia, kayi nju yamia adi woliyina kotula ñannumma daanuyi gonun yamba? Yowo akedia yowo adiwa kiske marawayid ñamma kayi daangu mayi. Awoni fandiwa kirakuna, feyea rotunga wuyi tuku roni bo tan takunu anaa rotuna, rota yeyi andiyi ronei. Halas wote akedo awone rowota royeiro walsan wote hayi ma akedo awone ko problem boro walkuno. Wote feyea ta feye tuku feye yindi kifowo, feye yindi kifuwa ndaruwu feye yindiya feye yindiya kuduwa halas coro saa tullon ta kasambo. Yowo sasamban feyeniya Mašallawu woliyina larro nguwuro walca. Bahimma coron wuyi aa kowuruniya ardisudi adi coron do tendi adi bo, yeyi akedi.